Ne' chuhua chiñán únj nan ba 'ngo heabi ni o' kuman ni naka koj riki nna nej naka chin' nej, ni tukunaj baj si chiñan' baj ni chiñan' baj ni ta marre baj ba hiako' nabij nin' chun utin' nej, ni to' hio'ó ñun baj ni taj si nihia' ba taj ni sé si sa' min nej hia man chun ni sa ataj nej sí sta'anj min, sisi sisa' min hia man chun ataj nej sij si nane sa' tukuachinj ataj nej sij, ni hia bo' kan ni hia bo' 'ngo nej chuman sta'anj ninanj kamín aché ninanj si ke semento karaj sij, ni nitaj ñan ba marre ni ta nin' baj ni nanun ruuhuo ni'in chiñún si marre baj si man koj ni nej chuman' sta'anj ta ta ba chej nikin' 'ngo rin chun lí, ni itaj si nihia' baj ruhuo' si ku'ñun' nne' chiñún' ni ta ba kwej nej si marre min ni nihia' baj rruhuo' si chaan' chaj ro' nej, bej si chaa min nej ni si marre min ni ba 'ngo tiempo o' kuman nan ni namin marre 'ngo ke chuhua chuman' nan, ni sa' baj si chiñan' baj nitaj hio'ó hiaj nachika ni tukunaj baj ruhuo'. Ta chii ta aran' ruhuo' níin' 'ngo kolor marre ta bé ta min ba chuhua chiñán únj, nan hiaj baj únj kan' ni ta nni' baj ruhua únj si nitaj 'ngo chun mán nej nitaj 'ngo si marre man nej, ni nan ni tuku'naj baj ni ta si bé ta kaj nikanj ruhuo' sani ni sé ta baj si ba'anj kuman nej, achin kamin achin riñan ba koj lí ni arran' lí ni bé ta ni nako lí, bé ta ni nachikaj hio'ó hiaj 'hiaj lí si nitaj lí nne ni ñan manj ni nihia' baj, sani nitaj ta kaj ka' si bé ta min ba chungwi lí nan ni bé tan min ba chuhua chiñán únj nan, nga nej koj lí ta nga nej chun lí ta ni nihia' ba nej lí marre hia ba lí man lí.